Ny fomba fikarakara zaridaina hevohevo ndrandraiky da halaña akata da tondraha isañandra da tapahiñy amy volaña aogosistry. Da asiasia zeziky isaky ndraikindraiky koa no fa hita teña oe tsy ampy ampy zezikiñazy.